Zero, folo ambizato, roapo- roapolo sy roanjato, telopolo sy telozato, efapolo sy efazato, dimampolo sy dimanzato, enimpolo sy eninjato, fitopolo sy fitonjato, valopolo sy valonzato, sivifolo sy sivanjato, <hesitation> zato sy arivo